طبعا افضل النوم بدري وان انا اصحى بدري علشان استفيد من اليوم وكمان عشان انا مش بتحمل السهر ما بقدرش اسهر واقعد اوقات طويلة من غير ما انام فالنوم بدري بالنسبة لي هو احسن حل واحسن حاجة عشان احافظ على صحتي وعلى نشاطي تاني يوم وعلى استيعابي تركيزي.